Oyi va Danmarke dan-marke a tunɛ ni a mi eropu ba bɛrɛ a ninɛ keretiɛn hamu a ju se ba se ma tete a buna ba bɛ ta tu'asina a relizion na twa a bwe a'a sɛba ba tun wa'a oro biyɛ si a islam ho <hesitation> islam ba bɛ tamu na